شوف صاحبي تحب تولي تفيق بكري صباح خوذها نصيحة من عندي، يلزمك تولي ترقد بكري <hesitation> كمل تعشى بكري ساعة باش ما تتقلقش في الليل، خاطر راهو كي <hesitation> تتعشى مخر راه يهرب عليك النوم وتتقلق على وخاصتا كل حاجات صحية، أعمل سليطة شوية دجاج عضيمة، <hesitation> أرقد بكري باش نجم تفيق بكري، توا تشوف كيفاش نهارين ثلاثة تستانس.